Karazana lokona randrana fantako dia mahatratra eo amin'ny folo eo ho eo sady tsy mihoatra ary tsy latsaka. Izay no fahalalako anazy.